Fu san ŋmaɛ fumiŋa ŋwana pika leni, bii fu zi'an san kɔregɛ pika leni, la nari mɛ <noise> ti la nan kɔ'ɔm kɔregɛ fu bala la, bii la nan kɔ'ɔm ŋmaɛ fu bala la ti fu iŋɛ ko'om pee ziim la n boi bilam la basɛ, ti fu nyaa san pee ba'asɛ ti fu bisɛ kaam balum bi, zi'an la. Fu san ka nyɛ kaam gee san nyɛ la <hesitation> nasaa bunɔ wa ti yi'ira spirit la ti fu dikɛ iŋɛ bilam, fu wan kelum ka nyɛ spirit la, pataasi boi mɛ, fu wan dikɛ pataasi la ka'ɛ puregɛ basɛ nɔregɔ la n boi zi'an la, fu wan nyɛ ti di ku'e ti nɔregɔ la bɔ yɛ'ɛsa dabesi'a fii n boi zuon na la, bala la wan basɛ ti nɔregɔ la bɔ suŋa suŋa ti daaŋɔ zo'e zo'e da paɛ fu.